Mi cuandi ai apuntament cun i amis arivu sempre ën anticip përché a mi a m'pias pa esi ën ritard, ma propi përché për fe bela figüra e cuindi a mi a m'pias propi pa esi ën ritard